Gne GPS zashy da fomba raiky hamatara gne raha raiky hoe gn'amignay gn'amignay misy anazy, matetiky moa zagny gn'ame toeram-piasa regny, na resaky telefaony io, ohatry oe fitadiavagny na hoe gn'amignay misy any raha hoy, na oe misy raha very zashy, da io gny ahafantarany enazy ohatry mpiasa evao koa a, hoe gn'orinasa zagny mamatatry oe amignay misy anazy, ka la mavandy izy oe iaho Anosizato ohatry nefa e toerany misy anazy ohatry Ambolokandrina, de amin'ny alalan'gne GPS io avao gn'isinzovandreo gne lala ombany da vakia fotsigny izy oe tetoa izy tetoa.